Навъҳои гуногуни сирко мавҷуданд, ки ҳар кадом истифодаи махсуси худро доранд. Сиркои себ маззаи нарм дорад ва барои салатҳо, маринад ва нӯшокиҳои табиӣ мувофиқ аст. Сиркои ангур ширинтарак ва ғанист, бештар барои хӯришҳо ва хӯрокҳои итолиёвӣ истифода мешавад.